Un vichi kaii na natui xiinto ñaa iku, taku iku kuiji kaa nixiyo looi xikai iku ta kixiaa ntukuiji iku, kuai iku ra ntatuu yoo itia, ntatu yoo kuvi kuali kuantuu yoso ntika kuantu xii lanchi vali sanantu, kuantu ntatu xixiri, ntuvikavi xixi sanantu nteeri ika kayantú tika kuali ntuvika tee tika, i'i konini tika vali nuju yoso ñaja kakuntu sasikintu tika vali, tiantia ta'ari tuuri ntiuxi saanantu ntuvi xixiri nteeri iku, kakuri saa ku kixia ntu ni'i safi xiantu kachiñuntu tuvi nintiutia ituntu kuijika ituntu kuaya, saa kuiti kixantu kikantu, kixia yuva nanaya takua kusiji inintu naana yuva kuxintu, yuva iíti, yuva tioó kantu xia yaka chiyo kuxi vantu yuva iíti'ka kunia kuxintu xi'i xitantu, kaxi tuntu koó tu nujunio kuxintu ra kaxi ninantu yuva kusuvantu, ntuvi k- naana ña'a ka, yakaa kumia kusiiji inintu taxaa inintu vichi taxia safi naana yuna, naana kuyo kachintu kusinintu xixintu yuva, xixintu xinteentu xianuntu kualintu nuju taatantu. Kuntavi ini taatantu'tu kuara ta kinura nujuni xixintu koo i- ituntu, kua xituntu koo nujunintu kana su yuva ñaja kua xixintu, iku ñaja kuiji iku kuantu xi'i sanantu nu tixiantu kunanuntu ku xa kuchejei xikai yo'o, i'i yoso kixiantu kuntentu ra ta yosomi'kua ntuvi kaa yo'o itia, tuxiji kantu xiiru i'i kui kuiji kaa, kixiantu te'e sanantu tee, kixiantu xikuntentu koyo i'in taa taka koyo nuju koyo ya'a, ta ñaja teje chu'u vali sanai, teje lanchi kuali ñuuri, ta kuari tañuuri kai ta kei xiai nta koyo mii, nanu koyo ntoni ñajava ñuuri xixiri, <noise> vichi ra ko'oka koyo xinintu takua ko'o takua kaa mi tiempo yoo vaxia vichi, tasajma tiempo koñaa'ka koyo i'ini tikui, koo'ka tikui taka ntikuu ko'ontu nta naa ntavi soko mi tie tubo'ka nakaa kuna taxi loo'ka tikui xiintu, ikuu yuyu va'a loo'ka kontoni na xiantia itu ika kana loo'ra xiintu koo tikui koontu nuu ntentu yoso yo'o, vaa nixiyo tiempo xinaa ra i'in taa taka koyo, i'in taa yio yoso'ka ra i'in kui kuiji ka kua'a. <noise> takua koo ti'ini kiti vali sanantu xixiri, vichi nta ni itia kaxi sanantu koo ntoo ini sanantu teeri, ko'o tikui koori nta nuu tiavi taka tikui koori, tavia kaa vichi ka tiempo te'eo vichi koo va'aka tiempo teo vichi ra, yakaa ku tatuui xi'into.